<noise> Joweego(six), Sappo(ten), Cappanɗe jowenayi(ninety), Jowi(five), Cappanɗe jowego(sixty), ɗiɗi(two), Joweɗiɗi(seven), Nogas e ɗiɗi(twenty two), Cappanɗe tati(thirty), Cappanɗe nayi e jowego(fourty six).